Gee nthia ku la yunda gua thi guajina thi juaye thi jeela thji ku liton thjayee ba xraxaoen ba nitogunxinkja ba liton nanguton ngee nthiala taxigee ba nchio ncheeba ncheeba rikaga ba thinga ba xra ndaro sen chujni kunia la ta tsjee ba rinthue thixri tinga ba ro nei na ya yaa sinu nchee ba thi thinku layee ba thi ngee thuengun ngee nchee ni thi xro chujni na ni nchee ba lachjauau ba ya thi te xi rikao ba nei na tha xitoan rithinga ba yala xranga xrororuthe nchee ba ya xra xran nditon jich'ee thi juanchekjao thi nchao nei na thi chjii ba nai thjamangi ba chrji ba ton nchee ba kee thi ke thi sine ba ke thi sayee ba nk'e nch'ee thi chujnio k'e nch'ee chjaala ni nchea bala ni thi xi xeen thi kjaa ba thi juajinao thi nt'eela naa taxin thiyaa ba nei na xirika jua nei na taxin nixroxronithe ba pero tandoaba thi thja jan ntha ch'i cha naa sikon sen thi ku gichjan chinchin na thjexin thi chjisen ndachiyisen thinga sen xra la nditon nditon ndunchee sen nditon juachjiuu gunthi thi ng'e thinko sen ngee thi thinko sen thia nchee sen.